ट्रम्पेट हो मधुर ध्वनी आवाज काढता जो तोंडानी स्वास घालून वाजोपाचो पडता। जो छोटसो काजराक झालो किवा कातरानी उजड कोंतार। आपल्या हातानी मोजकी बटनां दमून आनी तोंडानी स्वास करून ट्रम्पेट वाजोपाचो पडता।